Mofo salady no tiako kokoa raha ohatra hoe atao sakafo atoandro. Izay no efa nahazatra ahy hatramin'izay an, dia iny koa no hitako hoe matsiro kokoa toa izay hoe tonga dia salady fotsiny tsotra izao.